Tuah to vets wane pah ti to sese nabbuar pah anor anwa ge patso totoke tah tsunai kah mama topo abuar vovore kah nor abuar koh madono ene. Tsi ta inu tsor tsiako pamama topo ah kain ar buanavi. Tsan ya onoto em poh bero ti tsa noma pah sivi. Vavon kor se-er pior ge, taim wamama topo etua. Tena toh wata ena pa inu no tatatanena aran, tsa gtetena kah vavivis enema pah op ati toh vamatopo na buar. Sopo veni en komana va wu bon tso vavivis ma kah nanema pati tomama topo na buar bon tso tete kah wata ti poh berobero ti toh mamatopo nor. Tsiako nor pah matsi gono. Ar vati nor tsiako tsor tah poh papana tsan vets nom ekaovo. Ge tetenom kah vevets ane kaovo tete voana, aririu pe kaovo. Riririu pe vui, vevets nom aran kokomana noanom veve. Kaovu va upas, ge vui va upas voa, hubam bon potana tsa sino kaim be kua. Ge kaovo pe vui voa pah sivi voa poh papana poh vaen. Tsan tetenom varan vevets upas nom oh, papana pe kaovo-mono papana pe vui ar varekasa ean tsa vevets upas voso aririu pe kaovo ene tsuna vavui. Ene tsa tetenu varene vevets upas voso ane kaovo riririu voana. Ane kaovo riririu voana, ge ano tete voana en vanu, vis peo. Netetewa kah voats enu pane kaovo tete voana. Kaovo vakiukiu, kaovova tete amamato. Kaovo tsan op kora kasino kaim pekua pean ge, ean me ati vatsiaka, kah taem, sivi kora ekaova kah taem. Kaovo vakikiu kaovo vatete amamoto, sivi nor sivi ane. Vei nene va onoto tsuk rova. Asivi nor sivi ane papana poh vaen, mono papana poh eninana Tsitsako enor pama tsi gono ar vati nor tsiako tsor ta kava onoto er nau pa ar arvati vui nor enor tah ove e tau. E tua toh nataena pah inu. Kah nataena pah tik tosese nabauar nor sivi ane pe tua oyia rova.